टॉंग, आयलेट्स, आयस्टे, लेसस, वैम्प, टो कैप, आउट सोल, मडगार्ड, फेदर एज, मिडसोल, हील सीट, काउंटर, अपर सोल, कॉलर, हील, टॉप लाइन, क्वार्टर, वैम्प।